स्वित्जेर्लन्द् नि कल्सर्ने नि थन्गब। स्वित्जेर्लन्द् द सर्से वन्क्सिन् मिक्सेद् गेओग्रफिचल् लोचतिओन् रन्ग् बेसनु। त्रदितिओन् नि नैन थन्गब। भेसन् नि कल्सरो, च्रफ्त्मन्शिप् अरे कल्सर्ने थन्गन इनेकुअलित्य्। अरे मिसनि लन्गुअगे अरे ओफ्फिचिअल्ल्य् मन्प्रे। अरे गेर्मन्, फ्रन्चे, इतलिअन् अरे रोमन्चे। भेसन् निय वन्क्सिन् फ्लोग् मुसिच् मजन्ग्मन। अरे गोतोइबस रौन इसन त्रदितिओनल् फेस्तिवल्स् फतय। अरे स्वित्जेर्लन्द् नैन वन्क्सिन् ऐन कल्सर्ति पहर् पर्वत्। न्पए कोरि अरे बेसन् नि थन्गम। अरे बेसन् नि खै दोपेर्, चिलि छीसे, चोक्लत् नि थकय। भेकत् अरे स्वित्जेर्लन्दो थन्गन नि थन्गम वन्क्सिन् मजन्ग्।